أنا مبعرفش أعوم بس بعرف أتعلم ـ بعرف أركب دراجات، ركبت عجل وأنا عندي سبع سنين، بس كانت الأول بسندات وبعد كده اتشالت سناده تقريبا بعد سنة فا أنا خدت وقت سنة عقبال ما أتعلمت.